﻿Ekibuuzo eki eki naaza kugarukamu ndi kuza kugamaba hanyamiishwa zira zirakora munonga ziine amaani ebintu byazo zirabikora mukiro kusinga mwihangwe, munyamiishwa ezo ekiratuma zaakora ebyo zimwe barazihaahaana mumushana, abantu baazibona baraba barenda baziite nikyo kiratuma zakora mukiro, obumwe omuri ezo harimu embwa zemishega, embwa ziratuura mukibira, ziratambura mukiro ziraronda ekyokurya habwokugira ngu mumushana baraziita, ebindi byo bikahangwa bira birakora mukiro kutari kugira ngu abantu baraziharahaana, harimu nkobucurama obwe mumushana tiburahweeza, burahweeza mukiro kusha, habamu ebihuunyira, ebihuunyira nabyo mumushana tibirahweeza gye, birahweeza birahweeza haaba mukiro, niho biratambura kuronda ebyokurya.